Pensende ancora, in ultimu, de podere torrare addaisegus in su tempus, penso a comente sun cambiados sos tempos, a cantu su presente e su passadu sian oe <hesitation> attesu s’unu dai s’atteru, passadu e presente. Chie est torradu a piseddu comente a bortas amus disizadu, forsis forsis minde fia impudadu de m'aere suddisfattu su disizu. Naschere in custu tempus de bulizu, 'ue totu cantu est a revessu applaudende <hesitation> a su progressu chi medas cosas nos at regaladu. Attrezzos de tribagliu nos at dadu pro campagna, offiscios, in coghina, pro nos curare tanta meighina, e domos bascias fattas a palattu. In donzi logu istradas fatta chena ghiaia, totu incatramadas, tirighinos e autostradas, pro macchinas e atteros motores. Pro viaggiare lestros a premore, si no <hesitation> s'ispinghet troppu su pedale, si totu andat bene e no male, si arrivat a logu in pag'ora. 'Olan aereos pius in altu ancora e naves in su mare attraessende E totu cantos nos semus godende, chi <hesitation> chi nos faghet meraviza, cun fizos tristes a dolu insoro chirchende babbu o mama in tottue <hesitation> che est iguddae su atterue inue. Mischinos pianghende s'isfortuna. Cosas bonas <hesitation> intenden una, nè in televisione o rivistas e in totu sos giornales, robas tristas mantenzende sa zente preoccupada. 'Onzi tantu sa terra attendiat tremende a malu essu 'oltulende 'onzi cosa a su revessu, fattende vittimas minores e mannos. In aumentu sun in custos annos maremotos, cun allagamentu, franas de nie, e terra in zente fuende dae su logu insoro. Sa religione nos at pius in coro, est leada che cosa passizera, no interessat missa o preghiera, indifferentes a <hesitation> a donzi funzione. Droga isparta, una malaiscione s'arruinu de chie <hesitation> chend'est fattende usu, giovanos chi no mezoran pius restende malandados in sa vida. Est pius de zente esaurida in paeses, campagnas <hesitation> zittades, dae su tempus chi s'umanidade est affrontende <hesitation> su curre curre. Paret chi como nisciunu s'abbizat chi si at apidu tanta differenscia de tempos passados cun passienzia a boza mala affrontadu a <hesitation> mala 'oza affrontadu. E como daghi amus mezoradu de 'onzi isveltu e tantu isviluppu. Cun sas macchinas solos o in gruppu causas troppos luttos, in istradas. Sas paraulas de sun arrempelladas in su coro e in de 'onzunu de perigulos chi totu sun, in donzi logu e attesu. Nos semus resos contos e cumpresu chi no semus cuntentos mancu como, cun alimentos bundantes, in domo e cumbenios tottue e in <hesitation> donzi iscera. Inquinada es puru s'aera, e su matessi meda alimentos, imbruttados totu sos sentimentos rispettu, amore e dignidade. ad atte Adattendenos adattendenos cun fazzilidade a donzi malu agire, a porcherias disgregamentu de sas familias, como de moda ch'est e gasi sun. A roba libera chi cheren donz'unu cun uniones totu a s'arrumbadura, no si timet iscandalu o fregura, tantu como no esistit decoro. Nisciunu est pensende a ridurre tantas cosas pro <hesitation> pro vivere pius serenos, cun pensamentos bellos e amenos pro pius in calma custa vida. Sa decenzia morale isfuida, ponzende fattu a modas libertinas <hesitation> 'onzi mala ca tantu ch'est sa moda e andat bene. E ancora si in sos limites no si mantenet, s'inquinamentu contra sa natura, si cominzat già a tennere paura ca suzzedet calchi eventu mezzanu. Ghiaccios, terremotos o vulcanu, tornados, 'entos furiosos e uraganos, paren sos umanos de leare cumportamentu. Ma no creo chi tale avvertimentu de torrare <hesitation> meda in carregiada, no siat dae totu cunsiderada, pro vivere custa vida in bona paghe. Però si custa proa non si faghet, e <hesitation> in mezus non b'at de isperare, eo no cherzo a cust'era torrare e seguru pro minde andare.